Si’ pensu a na filuca mi veni ‘n menti un modu di viaggiari tranquillu, senza nuddu ca t’assicuta, d’unni si senti sulu lu scrùsciu di lu mari e veni d’arripusarisi lu corpu e la menti. Farisi annacari di li unni assittatu nta sta varcuzza e nun pinsari a nenti, comu si fussi sulu nta stu munnu e nun ci fussiru guerri e sangu nta li strati.